पहिली मी तेका माझो सिंक केवा सून लीक जात। आनी खायसून जात हेची माहिती दिले। मगर तो केवा येतलो नाव्यार तेका खायचे। सिंक <hesitation> काचें पार्ट बुट बदलूं। जायेल्या विचारतले आनी ते हाडूंक दोवरूं। जायें की प्लम्बर आपूं हाडतालो याय विचारंक। जाय आनी सगळ्यांकूं शेवटचा म्हणजे। पैशे कितले लागतले ता विचारतले।